Xa'na ya ngunchixi guatu chingagua nthi thu cha'na jaña bayala ni thu ninga jan yala nithu uchinga jan ni thu xi uu xiyiyiu ngui nixi naxana ya thi tsi don thi nthanee ndona jan cha'na ya ninga jan xana ya na nthi porixi tse thi sinela jno ya thingia tsi yaa nia la yaa nchugala ya mixila ya porsin yaa deporsin ya uxrana na ixi cha'na ya tsinga nche ana chana yaa gue thi ko thi tjao xiso ne gu nchi the xune bu ke na uxela na senga na na rueba tjaki mao jno nthi para thasingigua nua negua o ntha thasain xra ndula ixi thasi ngigua ndu a tha xrange jia thon xa tsingi'i ba ko nchexe nche thasanxi thasangin nda tjo xrui'e xan thi tha saxrui'e xa nthela ixi ntha thi ntha tsiji gu ke thi caramba ku yaa la ntha thentha ntha thisine ba ntha thi tsjo a ta the xruga tjo sine gua xande cha para ntha tho chetje la nduxi ne uxe ntha thaxi ne yeko jia jnantha ntha xine ya yala che bi'iane pero minki xihi.